حيواني الأليف المفظل دايمًا هو الكلب، عشان دايمًا بيلعب معي ودايمًا معظم الأوجات بتكون نشيطة كمان دايمًا بتشاركني حياتي اليومية ودايمًا بتوفر لي الدعم والحب، الكلب بطبعه أصلًا وفي وعشان كدة طبعًا أنا أحب الكلاب جدًا وألعب معاها وكمان أحس بالأمان لما يكونوا معايا.